besi a yi mina a nu bɛ zun o modepasi hɛtian o wara mu hanro naso aro naso bira <hesitation> mibe lo mi vunu'a loni do da o ma ɲa'ami han siɲera han lɛtrera han niboro'a han tirɛra o ma ɲa'ami mu bera so wure wɛ a wera modepasi